Nyoowe neniihiira omuntu wabulikiro omukichweka kaitu, ku- kugura kugura ebyokulya buli hanjuma ye'biiro musanju akozessa essente eziiri yaagatiye'emitwaro enna kwiika emitwaro etaano ekyo ne kimanyisa omumweezi guumu, naaba akozeseize emitwaromakuumi abiiri kuguura ebyo'kulya.